اسټرالیا یو مستعمره هیواد دی چې انګریزانو د هغه هیواد د اصلي اوسیدونکو څخه چې په زرهاوو کلونه یې هلته ژوند کړي وو، نیولی. د اسټرالیا هیواد تقریباً نهه نیوي فیصده نفوس د برتانویانو له خوا ووژل سو. اسټرالیا داسي یو ځای و چې کله به په انګلیستان کي غل او قاتل و نیول سو، د مرګ پر ځای به يې اسټرالیا ته واستوی. تاریخ یې ډېر دردونکی دی.